أول شيء إنك ترتب أفكارك ترتيب سليم، تجهز المقدمة والخاتمة تبعك، تجهز المحتوى اللي راح تحكي فيه، أبد أبد ما تلتفت لأي مؤثرات خارجية، إنه خلاص أنا راح أنطلق الحين وحاكي العالم انتهت، ما في أي شيء راح يشتت انتباهي أبدا.